Luga jisu ja kilangi, kwatite kuheshimu vazazi, ko mzazi akuwirire kintu ukaboya lakini vaseya kwamana kwamba siusomire shule, yavalakaa matatizo sana, watakiwa usome shule iluwazo ukieshimu na vandu vako na vadudi vako. lakini ko elimu amna kuvairi mtihani sana, koni mdudi wako kosi wamueshimu da yesiari kueshimu, tukumsea uri karishe ng'ombe, lazima aingire kuzingatia sana kusoma, wifunze mambo yarifoo uweze yeendesha maisha yako vyaboha.